هي اللولة ندير اون ايتود على قروب تاع لا مافيا, بور سافوار بارسونالتي تاعهم كيش دايرة, من بعد نشوف واش هي لا ميسيون تاعي, اسكو لا ميسيون تاعي هي ندخل و نخرج هدرة ايسكو لا ميسيون تاعي هي نكونطرولي, ايسكو لا ميسيون تاعي هي نحطم هاد المجموعة, دونك سي سلون صا لي غادي ندير اون بارصوناليتي و نعيشها و ندخل بيها وسط هاد المجموعة